Amiko manokany aloha tena zava- <hesitation> zava-dehibe gny hialà amin'ny teknôlôjia raha ohatra ka hoe mis- misy raha tokony hoe hifantoha zany gny olo raiky, ohatsy am'zao zao hoe maro gny manao fesiboky, gny internety, gnefa tsisy hoe tombontsoan-draha ho azony amin'igny fa lanin'ny hadalà avao.